<laughs> Ity ve sy gn'olo agn'aby da mahay an'ity, f'izy e, aleo fa savak- valiako avao zegny, e fagnamboara an'io lo da vakiako gn'atody, de refa vita- ra fa vaky gn'atody kopahanao izy, kopahanao, kopahanao, kopahanao da ahisignao amign'ao e sira, da ararakignao ame lapoaly moa zany e menaka da refa may igny amzay igny da ararakignao amign'ao izy, da vita igny da avadikinao da mahamasaky an'azy i zay.